छोटो व्यापार शुरू करिबे के लाये सबसे पहिले छोटे मोटे कदम उठान पड़त है। जैसे अपने घर को खर्चा कम करन पड़त है। अगर आप कोई छोटो व्यापार कर रहे है। तौ ईको मतलब आपकी ज्यादा हैसियत नाईय्ये है। छोटे व्यापार में दुकान और छोटे मोटे कपड़न की दुकान से शुरआत करी जायी सकत है। और थिलिया लगायबो कोई बुरी बात नाईय्ये हुईये एहिमे। छोटे मोटे व्यापारन में रोज की कमाई लगभग हज़ार से डेढ़ हज़ार रुपया होत है। जा कमाई एक आम जिंदगी में ज्यादा नाईय्ये होत है। काहे के मारे रोज मर्रा की जिंदगी में कुल्ल जरुरते बढ़ गई है। और हज़ार डेढ़ हज़ार ते अब कछु नाईय्ये होन वालो। लेकिन छोटे व्यापार ते आप स्थिर हुई सकत है। और एते एक और बड़ो व्यापार शुरू कर सकत है। लेकिन आर्थिक स्थितियाँ को संभारबे के लाये छोटो व्यापार ज्यादा बुरो नाईय्ये हुईये।